والله أنا أشوف أنا أن أحد مزايا الشهرة أن الناس عرفاك، ولا رحت أي مكان وكذا. تلاجي الناس يحبونك، يعاملونك بالاحترام، يعرفونك. لكن من عيوبها أن الناس يعرفون معلومات عن حياتك أكثر من اللازم. أكيد بيحسدونك، يقولون: "شوف هذا معه كذا، معه كذا." بيحسدونك، ويحسدون من اللي أنت تملكه فالشهرة مصيبة كبيرة.